<hesitation> toh nziyy ntè ntè nga ndung'ngaya ndon gra sa nlèw ngèd azna nshka, nlèw ngèd man nka nlèwwa sa èh gèda man zamman ntanta sata n ndjèn bi nkagèd nhaiii nyè nan ba èh nhyalla wudga sata ntè dèy girh ès'ntè zhaman nawa, wudga sata ntè dèy bizè mpalai nawa? Sai nkè nlèw gèd an nkè babgih aman nkè nlèwa ngèd ba nsai nkè ntsiriya n'zhigilè ngayas nginnè ndawa ndaw sata sai zhigilè a ntsilzl nka kabika ndo man n' ntsilzl'nka ngèd na azihdè? Man zhigilè sè nkam sèi nkè ntsan nri ndolè nènga nsaha nkwuda un'dadi azlèha man ndjèk nbi nsèi nga ntsiri n'zhigilè n'nga uhn biyasa adjènkan mwudai nga ntè nga ba antè gau'skwin mbèla a n' zhigilè n ndèta mamah